पेरू के इतिहास बहुत पुराना हावय। इहां कई ठिन ऐतिहासिक स्थल हे। पेरू के ऐतिहासिक महत्ता के बारे म जानकारी। पेरू म पन्द्रह हजार बछर पहिली ले लोगन मन राहत हे। पेरू म कई सभ्यता विकसित होइस जइसे चाविन, मोचे, नास्का, वारी, चिमु, अउ चाचापॉय। पेरू इंका साम्राज्य के घर रिहिस, जेन प्री-कोलंबियाई अमेरिका के सबले बड़का अउ सबले उन्नत राज्य रिहिस। इंका साम्राज्य ह भव्य किला अउ मार्ग बनाये रिहिस। इंका साम्राज्य ह एंडीज पर्वत म माचू पिचू जइसे प्राचीन शहर बनाये रिहिस। माचू पिचू आधुनिक दुनिया के सात अजूबा म ले एक हावय।